oyi diara mɛ tomɛro ba sɛro bia jua wo juanɛ wa vu'o dimiyan jira mira jira'i manara to muyɛsin lo dira muyɛsin lera mi cio'a ji <hesitation> tomu hedɛ be oni zunrobena unbɛ'i ma juanɛ a jira mana bese ba sɛrobia wianɛ mi'o dimiyan ba bianɛ wian wa vuho dimiyan ba nupɛ jira mi jira mi juapɛ na